<noise> Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ ɔdrɔdrɔnyi a magye dzin yie papaapa kyɛn dɛ mɛyɛ obi a mutu mbirka a magye dzin yie. Ɔnam dɛ sɛ minyin ara du mfe ahen mpo a adrɔdrɔ edwuma n' bɔkɔ do na mbom emirkatu na ɔnye dwuma ahorow ne dze honamdua ne mberɛwyɛ remma mo kwan ma mennyɛ nkɔ ekyir ntsi mɛpɛ dɛ mɛyɛ adrɔdrɔnyi kyɛn mbirkatu no.